<noise> diꞌltse xlaꞌnma igësma wen xkiꞌn giama te limun ndzëꞌ ndzëꞌwu giama dzekna igësma wen y or igësma wen nak or nëꞌma diꞌltse be dziꞌn c̲h̲uꞌnnma xkwanama nap xnuse sdzënma mkaꞌl. <noise>